والله بي النسبة لي المشي أنا قعد امشي كتير يعني يمكن في اليوم امشي لي حكايه بتاعت الفين خطوه او تلاته ألف خطوه فلمن نحسبا بي الاسبوع بتكون يعني تمنطاشر لي عشرين ألف خطوة ممكن الزول يكون مشاها في الأسبوع